غادي نسمع ليه مزيان بلا ما نقاطعوا، نحاول نبقى حداه ونبش نحسوا بالراحة ونزيد نچولوا نكات ونضحك معاه، بش نخرجوا من الجو الكئيب إللي فيه يمكن نقترح عليه، نمشيو شي بلاصة كتعجبوا إللي كيرتاح فيها، ولا نمشيو حدا البحر حيث الجو ديال الطبيعة وديال البحر، كيخلي الواحد ينسى الهموم ديالو ويخرج منها ويفوج على راسو